<hesitation> Ilana ny grille-pain-gna ndraika: raha vao ohatra zaho a <hesitation> te hihinana mofo za nefany mofo igny tiako karepodrepoka sara am'le tegna ilana ananjy igny de ataoko akao a, de izy io koa mandeha courant-gna de misy bouton-gna kitina de raha vao vita ohatra hoe mafana mofo igny na maimay tsara mofo igny de mipika ho azy izy mivoaka mivoaka mofo igny avy akeo.